هو الفن توجور المنبع تاعه نقدو نقولو منبع روحاني منبع اون انفلسونس اون انسبيراسيون دونك سي فري يقد الآلات تشوف الواقع و ترجمه لفن بصح ماغاديش يوقع لهاداك الإيحاء ليجي للفنان هداك لي عنده وحي روحاني دونك الالات تقد تنتج فن مي ميقدش يوصل لكاليتي تاع الفن البشري هادي هيا لاديفيرونس